إذا ولدك أو بنتك تريد تغيير له الحفاظة إيش تسوي؟ أول شي تجيب الولد الطفل وتاخذ الحفاظة إللي ما نظيفة، وبعدين تلبسه الحفاظة النظيفة وتسكرها بإحكام بحيث إنه ما يتسرب منها أي شي.